केन्या देश के बारे में केन्या देश पूर्वी अफ्रीका में स्थित हे यहां साल भर भरपूर धूप रेवे है। और पूरा साल तापमान कम से कम चौदह डिग्री सेल्सियस से अठारह डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा तीस डिग्री सेल्सियस से छत्तीस डिग्री सेल्सियस रेवे। अप्रैल में सबसे ज्यादा और जनवरी में सबसे कम बारिश होवे। दिसंबर मिनीया में केन्या में छोटे सूक्ष्म मौसम की शुरुआत होवे और वन्य जीव को देखने के लिए सबसे अच्छों मौसम या समय यही हे केन्या में जो केन्या देश में स्थित है।